أحب الرياظات اللى <hesitation> تتطلب بدنية <hesitation> أكثر مثل رفع الأ-أثقال وكرة القدم، أحبها لأنها تحتاج قوة جسدية وتحمل كبير خاصة الحركة المستمرة أو التعامل مع أوزان ثقيلة، أما الرياظات الأقل بدنية مثل الجولف والرماية <hesitation> تحتاج تركيز ودقة أكثر من الجهد الجسدى، <hesitation> عشان كدا جسمك يكون مرتاح بس عقلك هو اللى يشتغل أكثر.